Sj mutum mokc m'enyim ndaawctwe so a, nkyj mobchwehwj mu ara dze na meehu hcn a biribi bcto hcn djm ber yi ara kesi ndaawctwe a yebesan mu no na m'abc hcn kckc dj cyj yarba o, dj cyj amandzehu biara o, dj cyj owu o, nna nkyj m'abc hcn amandzjj na hcn abc hcnho ban. Ntsi nkyj dza mebjyj nye no.